Mampalaza an'i Japon an <hesitation> ny fifangaroana kolontsaina misy ao aminy: ny an'ny Shinoa, ny an'ny Koreàna, ary ny an'ny teratany Japoney fahizay izay <hesitation> fatra-pandala ny fombandrazan-dry zareo. Omeny lanja ihany koa ny <hesitation> fifanajana sy ny fanarahana fitsipika